Kua azucar jaeko ou täkuäregui, oïmevi azucar oyeapo ɨvɨra ia guiva, kuareta ko oïme ifabrica, kutɨ kiraiko jae reta guinoe azucar, mbaetɨ aesa, jare aikua